जो आज कल के डिजिटलाइज्ड दुनिया हो गाइस हे ओकर से बाहर निकलना भी जरूरी होएल काबर की आदमी असली व्यायाम ल भूले जात हे जो ज़िंदगी म बहुत जरूरी हे।